نحب نشتغل في وظيفة نحبها حتى لو الراتب كان منخفض؛ السبب إن الشغل اللي تحبه يعمر حياتك، ويعمره، وبالراحة، والسعادة، و -يمشي- ويمشي الوقت وانت مبسوط، أما لو كنت في وظيفة ما تحبها حتى لو الراتب كان عالي راح تحس بالتعب النفسي، والإرهاق، وتكون حياتك مملة، وما فيها متعة.